كان تجيني القدره ما بين نتحكم في الدماغ متاع <hesitation> العباد وإلا نعالج أي مراض أكيد باش نتحكم في دماغ تاع العباد، لأن كان تجيك ال- الفرصه أنك ما تخليش حتى حرب <hesitation> ت- تصير، أنك ما تخليش حتى زوز يتعاركو، أن كل شي يبدا يمشي منظم على كيف كيفك، إذن حتى الأمراض وقتها ماهيش باش تجي ولا حتى كان تجي نجم نتحكم فيها ونشفيها.